Agnatina herignandro reka zô zao an de mavôre mailaka eo ho eo amina efatra akeo. De izy efatra io matetika na izy avy amin'ny a <hesitation> ampesana ane an, nakôa e izy avy amina namana magnatoro. Ohatra hoe misy offre itanjareo akagny, de zany fogna mailaka vôreko agnatiny herignandro.